Ore kite mundeso kinas mokoro tera malalai suto keren pihoan toa-toa hurang mokoto tera malai kinas te'e asinan meneken re ma marakel asin te e su oras ni asinante wutukusan ondei tuom boka wo reseoh ni toa toa hurang, waye mangase makoto lanane tumaya tayas sep lana ne t e to mamiho kinas te e tus malaei tanto su oras ne ti'i kuntoa torario oras ne ti'i namoderen te ore kakeren kumase naute kinas mer reso suto arene kulkas maneken le satu dominggu tea malalae wu ara euane oras ne ti i oneren arene to freser Orereso kinas su freser te matang baya subulan tando ore tumu sutoma kura kura awak kite kuma kinas to kanyaren rekule reso toma talos manayun sep ora talosse nanayun lalai in karen kite kapundamen totateu maunanam wusangapa toro su kinas te'e tate one tate kapundam